كنت بكون لبوا, بش حتى حدد لنهار يفكر إنه يتجرأ, ويطيحلي من قيمتي, وإلا <hesitation> يعتدي عليا, وإلا يعيط عليا, ولا كيف هدونكا, كي شي باش تكون لبوا, العباد الكل باش تخاف منك, العباد الكل باش تتجنب منك, وماي- وميقربولكش يعني, ويخافوا منك, بيدوا يقدروك أكثر من اللي زبل.